Kosir kahrabanig kummuoni, onie kosir aadilin harrolog adlero seririntawoka defan ken toyinnan angarejintawoka defan ken toyinnan rukni ken toyinnan malieka hosh malieka ken toyinnan nadifro kahrabanig kumuonoi kahrabanigoni kursiintawoi sirairintawoi dawalebintawoi ingriskir wasakhafi en agarra kahrabani shagilro, istimal oni akattare ikon kosira beledili.